بحب البيتزا جداً، يعني البيتزا بالنسبة لي <hesitation> من ألطف الأكلات اللي أنا ممكن اكلها علطول، <hesitation> بيبقى خفيفة وفي نفس الوقت بتشبع ف <hesitation> بحبها جداً.